Ñy fomba hañampiany ñy borety ñ'olombelo aminy ñy fandesa enta mavesatsy: -Mampitombo ñy heriny ñ'olombelo ñy borety satria lafa andesiny ent'eo maro. -Manahaky anizay koa ñy tsy ff fivezeavezea. tsy mikariokarioky ñ'olo lafa manday any borety io fa la andesiny indray mandeha ñ'entany.